komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld fjöllum við um skákmótið æskan og ellin heyrum af stórum vita sem var fluttur í heilu lagi sjáum Örn sem aðstoðar vísindamenn við rannsóknir og fáum frá Egilsstaðaskóla ég heiti Sævar og nú verða sagðar

skákmótið æskan og ellin fór fram í húsnæði taflfélags Reykjavíkur á sunnudag mótið var haldið í sextánda sinn og þar var kynslóðabilið brúað með tafli fimmtíu og fjórir keppendur á öllum aldri tóku þátt í ár aldursmunur yngstu og elstu keppenda á mótinu hefur yfirleitt verið um áttatíu ár keppt er í nokkrum aldursflokkum allt frá níu ára og yngri upp í áttatíu ára og eldri

þriggja ára þú teflir bara með peðum og hörð og spennandi og greinilegt að góðir skákmenn eru á öllum aldri nánar verður fjallað um skákmótið í Landanum á næstu vikum mörg hundruð tonna viti í Danmörku var á þriðjudag fluttur í heilu lagi eftir að hafa staðið vaktina

í yfir hundrað ár rubjerg Knude vitinn hefur staðið í hundrað og tuttugu ár á bjargbrún á Jótlandi í Danmörku fólk óttaðist að vitinn myndi á endanum hrynja í hafið sterkur vindur og öldugangur hefur með tímanum brotið bjargið undan vitanum þess vegna var ákveðið að flytja vitann sjötíu metra innar í land honum var lyft upp á risastóran pall þá kom í ljós að hann vegur sjö hundruð og tuttugu tonn til samanburðar er venjulegur fólksbíll um eitt og hálft tonn vitinn er því álíka þungur og fjögur hundruð og áttatíu fólksbílar samt var hann aðeins léttari en verkfræðingar áætluðu vitinn var síðan fluttur eftir stórum

það þurfti að fara varlega enda stóð

flutningsbúnaðurinn á sandi vitinn getur líklega sinnt hlutverki sínu í fjörutíu ár í viðbót það er þó aldrei að vita nema það þurfi að færa hann aftur í framtíðinni vísindamenn sem rannsaka áhrif loftslagsbreytinga á jökla í Ölpunum fá óhefðbundna aðstoð við störfin þeir fá Örn til að fljúga yfir jöklana og taka af þeim myndir örninn Viktor flýgur með myndavél fasta við sig sem getur tekið myndband í allar áttir Alparnir eru stór fjöll sem teygja sig yfir mörg lönd og þar er að finna stóra jökla niðurstöður rannsóknanna hafa sýnt að hætta er á stór hluti jöklanna bráðni hratt á næstu árum útsýnið af baki Viktors er mjög gott til að rannsaka stór fyrirbæri eins og jökla stundum eru hlutirnir svo stórir að enginn kemst yfir nema fuglinn fljúgandi þá er komið að krakkasvarinu í síðustu viku skoraði Grunnskólinn í Stykkishólmi á Egilsstaðaskóla og við sendum krökkunum spurninguna hverjum

þið síðast og fyrir hvað við ljúkum þessum fréttatíma á lögreglustöð í Bandaríkjunum þar hafa lögreglumenn ættleitt